Um wala fasar ndi wala fasar kun shi andklaru ah la kara liah sha shasala lukkasulandi wara chare ran dugram charandi dasi itun munti sranki oti lokodu arondi yandi lokodi ndi ranki alu ndi sufko grahki alu ndi ha kafan dan srak kuf kafaran dan sraki si illfon ladan srank asala adroah landi kufara dan n masa andan sraki azumdi itu sufo sun kumani sraki sufuso kamani du ndi dasi asi difon andan sraki dawara landi ehan daura liki itiflan sraki iti fllin ndandi dasi mbuwafe das ilik sraku alu di ka ashar ashar wiyalu hunde dasi yibu ndi ladan furinya plago planya apanya opalanya do ochibundi ladan yashi indi ladan eh dasi gisa a jish isu asun wa ha afun kaki asfungi marp aoran di chara urandi sra kaprandiishe he sranki zumno kaki azumdi ah akki sa tulu sa frigade dasi gla akusi ka heda dasi dahe dahe ndaraki dahe ndi dasi kumani nanusha nda ka bandanhe nyenedasi harajks ne fasar fasar gore nesha oili tanaddo ndu fa- ed balo algo do so akiri eeh klara ta aeh sukuri. Ha ah fraku guroki giriki dasi adahe ragro ah gumoki ndal playya iflago ndal kadan ha'ah ndal la nakke yo dass umtu plun ya dahe ah dahe bulo na dahe be dasi asi ka kalyan gasa lukuran walla nasu lekol nde asufo ha ah pulo ngo ya azar nabi ya eeh dasi atehe ada ragradasi halas asasun nagro kin slogo ke atr azaka sufota fla mbu gatse dasi asuro sirala nfta an ndi da du ah <hesitation> ah bulong ndachi kaiki grangi asa bugun gi adahe ragro ya dahe ragro abula wesufo ragro isufula isufa ragro ila sufa asufa ragro afulo wekadndu tini rongi ehnati tini rongi bulon wake azra oh neh dasi asaftun nagro ah bulon wekla nandal asha nidal bulo eka atra sheka zuwaga azara alu eh das asu se tabu alu eh dasi adhe agro adaheko dasi mtal garo amma ndal ka ndal dasi lapta ndali eh achi eh <hesitation> naftal eh dasi ma dahe ragro madahebuye yakum haza bukuyaki hede pan numan ndali ya eh dasi andal bulo weka surok asufio iyodasi asufo rogrio walla kadan lesu lokol walla asu lukuran nagurnoi nasi asufo dasi granki asufa yeka'ah granki yeki ah grankiyeke asaftun ragro. Labaran ngra so tanga oh yo nsngro dasi ifora nan pal ifuyan ngasara lundal kali ndal kali liya pal ah <hesitation> ah granki ah <hesitation> ah oh eh dusi odahe ragro aiki nabiyo kiya ragro ah tatay afla ah afla ragro ndu utu sulum dai nta asu rogro afra ragro naso she azra wanju eh nita azuwa ragro ah wefla mtara gra yara ran eh dasi andal ka di wakalu aban dan eh dasi wedan eh wadu dan eh dasi tun kadan eh wefla ra kra kadan adahe ragro dasi ka dahe hindi azar nfra eeh esha nafra esha shalaradan di bulongo turun pe ragro kade ehe pake regu sala suwe gare nogu shensi pake rogu sala sa tulur sa kan sa kan dole rongo dsala granfi aslara randi halas isutu lokol ladan ah ah but mata lokolbah matu hekol lagro bulongi matu-u um suun su kunmani eh ta sufungi kumani hagro ah ah bulin matu atu asi hal nagan dasi mukaran kowa bula so yakamata dole atun gu salagu ashaka mutun nda sheka ya eh dan ngalko watar kayya amma wealak fade asan ngarno. Wo dan kaya go nasha azara, wo dani kaiya ndo sarangi jisugi nda basha ko gasi ga wusi gi en hengarsu da hun kaiya wudansi ne dasi nfan gara tekgo ndal kusine me utra mun dasi ntan gara tekgo nda kusi yada amma bulkadan ahardu kaiyya di nda dasi jususi nda shiwgwaye yahe dasi mulgondusjki guhando moshomo so amma gunso ndangi hedda gurno na ngonimu gi nashar anda jusundi mukindi ga ngarimu gi nashar anda jusundi mukundi jibara gara amma ndaso yesa darguma wutahe wanyi mutarhe, ndubo tarhe ndu mulhare fada gi yaye nul haru faida abye amhari faida ugal base doye mul ham faida awsi ye mulhan faida agal maluye mulhanfaida angun fatau lassa taru lausa yan han aguru ndo wo hunde ngal kowa kal-kal a ne jusurdi weje mul yini amma du sallah so hade si cular so nda dani kula hugara do asali so adindi asali gi andini di jusubi duk ye muhanfaida tiri ye muhanyu hinfu farde amma wulan hade guran jusundi jugirlin kal kawof amma wulasa nden ngurno gusare ke de sa gara mid yaka nda she bazara kasa rakin di mukushe gura ga muk saya kalkaya gade kasara ge. No nagin mula hara ma um 'ah musha tara musha tarav mal wal sai adaf kal nemal wal kul manan she mu sheka pal ndi mapago she tubu dan amma nseya saladan numan nosha mota nubu dan muduga gon yin ma mda han dan aha azra yesha ya'eh den eh mul hadan faida tunmo eh mul hamo faida ndu jisu ndu tubub go kora gumo hausa go mul hadan faida ul kyayo ah mul hadan faida kun dudo nau shedo pazar ka inku hamno oyin nyi no paza murzana'a amma garza no siyo amma isa ngozi nali do gosimo panana goshida panne pro mannu ro gojida nofi bana nosi pana bunna shoshi bana noshe bazar ronki hanno wande ai mufi rogi waji bo ys eh ah ase gursa nda ushe nubaro noshe mondi nosghe panne do skayo ya eh sanedo mau la sa hade sana wan nyima gi hando aha adin eh kal tarbiya eh kal hade so sana ka handu ndu jisu u mushin pal eh no pal raga hagro waku su turu eeh wakun chin su ma ndri maso mawefoa fugan gusan gn gatarahe wasan ndu rii jisu ndu lukuran niyimo laino koye da midu che mulhamo suronyi muham fandi yataru aba so eh tra mul ghamo faila lan gisu mu haru fada nuturi eeh jisa nu mata mata ho nangri eh seh adinso turna ambu adin sa kunya turna amyima donkar nyie ma gandu. Fna sala her ashepa de unle dan amma do kun a kula nasedo kan nasa gra kan nado pan do aliyanya nbo asala resha iraka hadde sun nguna nason nbu jisu ndi tri naso fanda ka duwan sufulefe du ka duwan ye ma dub dubdoma kiyama yindo faida ka walido mundi ka najisu mun eehnalga ahlka maya daphi daji anga mun ogo nda sha muto mundi duniya da gashaga dingi duniya da gashak mundi duniya da mutsi yarga jisun ndi mashiki haki kalkal yagi bulo niashi balo haki kal ndau kofra um war zana dugum palo wa hand wa faida hundi fada kubulogo fada bundi mul gasiye an dishi en sala lon jara mibudaka watara wanamb ambu katera unbu ka watara tarbiya numbu mbulum gulum mtaye hum saffeye sada ban njinma andun jisu kran na handun jis eh mul hadan faida iya nlhadan fandi aba nul hadan fada dan yala dan eh mul hadan faida duk luka din wenyo man mandanya faida kumani abdan nya na kumani nes masifan duniya nya dan ah kamani atamo kolo nye kuunami shayen aduniya ka fitin nya annya tun tukuragu inana do kumani ya womo lonkusa. Gade do ndau fudatuno fuwol fade ko, maguho shife yol fuwo duge wodugol ain yaye aza do noduya dasi ndau do haronko wuto ta wulfo tau fudafuwo diya woffu to dfudi fuwo diya ndau toh wusugunda ahgu nddau sugunda ahingo do hufoda furo nol fadewo dasi ndau siwanyo dasi gadenan fuda fuwo wose do dage nge dahe ko, asura aluye hakaza ndau siyalgayo th yarge heli sabtun ngada awasi sallahwo tcha woyan do dage thendahe nanko so yin yarse heli ndau ladawo he tchallayo we han sallah dise we tchallago dije udau udi nwoahnafcha so ndu giri gi challago dije tchallgo disi sumade ye ndu fuda fuwo roko ndau dili amei yafu basardodasi ndanda inshine yaye amne yafu yo da ndau shiburondo senyun lam disi nbadan ndan si danygurane gunda yen gade yo yen gunda yel saalte ndau shiba yo ndau kogsu ndau fudadanfudi rogade ju sadadan wanjudan yei askisu fodan ye igga gudan do gade do ndau sabtun ko sebtun nako so then yaege yehi gade ndau fudafuno ko ndau shayo hoo ndau se se no kishe ndau shibu tasaye ndau sewa yahe.